Emi anndi solli ɗuuɗɗi to mi henndindirii ɗi ɗow ɗatal no ɗi mboyirta, e none maaji, e wakkati ɗi ngiyetee, e kala bojji maaji, noon no ɗi mboyirta, e ko nanndi en non, mi waawai mi limta bo no kanji temedde dudde.